samgönguráðherra kynnti í dag tillögu um þrenn jarðgöng á Austurlandi sem saman yrðu langstærsta vegaframkvæmd Íslandssögunnar göngin gætu kostað yfir sextíu milljarða króna og vinna tekið meira en áratug þátttaka innflytjenda í Alþingis og sveitarstjórnarkosningum hér á landi er mun minni en

slökkviliðsmenn berjast enn við skógarelda sem geisað hafa í friðlandi á grísku eyjunni

norður af Aþenu íbúar fjögurra þorpa á eyjunni hafa þurft að yfirgefa heimili sín mikið fatlaður maður sem

á spítala í tvö ár hefur loksins fengið varanlegt heimili fimmtán manns í svipaðri stöðu bíða úrlausnar á lagði af stað frá Bretlandi í dag á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í New York hún fer á seglbát því flugferðir menga of mikið

sem gætu samtals kostað sextíu og fjögurra milljarða króna samgönguráðherra telur þetta gerlegt ef rukkað verður í göngin og þau fái ríkisstyrk

hundruð undirskriftir með áskorun um að flýta gerð Fjarðarheiðarganga ráðherra kom austur til að kynna skýrslu starfshóps um jarðgangakosti á Austurlandi þar er mælt með að byrja á Fjarðarheiðargöngum milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar en í framhaldinu yrði grafið til Mjóafjarðar og þaðan yfir til Norðfjarðar með þessu yrði alltaf greiðfært milli byggðakjarna á Mið Austurlandi og þar

myndaðist eitt atvinnu og þjónustusvæði þetta er sú forgangsröðun sem Seyðfirðingar hafa talað fyrir þetta er áfangasigur í langri vegferð við bindum vonir við að við fáum stuðning frá þinginu í haust og að tímasetningar fari að skýrast það eru næstu skref með Fjarðarheiðargöngum yrði vetrareinangrun Seyðfirðinga rofin en heiðin lokast að meðaltali sautján daga á

hverjum vetri það er óheppilegt því á Seyðisfirði er eina tenging íslenska vegakerfisins við það evrópska í gegnum bíla og farþegaferjuna Norrænu Fjarðarheiðargöng yrðu rúmlega þrettán kílómetra löng lengstu veggöng í landinu og gætu kostað þrjátíu og fjögur milljarða ráðherra telur gerlegt að fjármagna þau með blandaðri leið notendagjöldum og ríkisframlagi við höfum fyrirmynd frá

Færeyjum þar sem búa fimmtíu þúsund manns og eru með nokkur hundruð þúsund ferðamenn við erum jú þrjú hundruð og fimmtíu til sextíu þúsund og með um tvær milljónir ferðamanna þannig að við teljum að aðferðafræðin sé fær

það tæki um sjö ár að grafa og standsetja Fjarðarheiðargöng og árlegur framkvæmdakostnaður yrði því um fimm milljarðar króna heildarkostnaður við öll göngin yrði hins vegar sextíu

og fjórir milljarðar telur þú réttætanlegt að leggja í sextíu og fjögurra milljarða króna kostað til að bæta samgöngur á Austurlandi já ég tel það þetta mun gjörbreyta austfirsku samfélagi

atvinnulega menningarlega byggðarlega þetta er bara framtíð okkar hér undir þessi landshluti framleiðir Tryggvi þú hefur í sumar fjallað um samgöngumál á Austurlandi ef við berum þessa tillögu saman við ég talaði við Vegagerðina áðan og fékk í rauninni þau svör að þetta yrði langstærsta og langdýrasta Héðinsfjarðargöng milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar eru samtals ellefu kílómetrar og Vestfjarðagöng sem tengja

og Suðureyri eru níu kílómetrar en hérna erum við að tala um

tæplega tuttugu og sex kílómetra

hefur líka sett fram hugmyndir um að fjármagna fleiri framkvæmdir með veggjöldum eins og þú hefur fjallað um hver er staðan með þær

þetta er reyndar pínu ruglingslegt samgönguráðherra í samráðsgátt stjórnvalda áform um að fara í fimm aðrar framkvæmdir í samvinnu við

einkaaðila hvað og svo í þriðja lagi ný jarðgangaáætlun

leiðtogi demókrata í fulltrúadeild Bandaríkjaþings segist ekki samþykkja viðskiptasamning

við Bretland stefni hann í hættu friðarsamkomulaginu á Norður Írlandi deilur um Brexit virðast vera að harðna innan breska Íhaldsflokksins hörð afstaða Borisar Johnsons forsætisráðherra Bretlands varðandi útgöngu Breta úr Evrópusambandinu hefur ekki farið fram hjá neinum hann vill útgöngu í lok október og aftekur að samþykkja

baktrygginguna svokölluðu sem gengur meðal annars út á að ekki þurfi að taka upp eftirlit á landamærum Írlands og Norður

Írlands á sama tíma eru bresk stjórnvöld að ræða um viðskiptasamning við Bandaríkjamenn eftir útgöngu liður í því var heimsókn Johns Bandaríkjanna til Lundúna í gær leiðtoga demókrata þar komu afgerandi skilaboð í dag setji útganga Breta úr e s b í hættu

á Norður Írlandi verði enginn möguleiki á að viðskiptasamningur Breta og Bandaríkjamanna komist í gegnum fulltrúadeildina leit að manninum sem óttast er að hafi fallið í Þingvallavatn hófst að nýju í dag kafarar á vegum björgunarsveita hafa leitað í vatninu í allan

dag og klukkan sex bættust við hátt í fjörutíu manns sem ganga meðfram vatninu þá verða einnig notaðir bátar og drónar við leitina maðurinn sem leitað er að heitir Björn

hann er fjörutíu og eins árs gamall belgi og tveggja barna faðir leitað frá því á laugardag þegar kajak hans og bakpoki fundust á floti á vatninu kjörsókn innflytjenda hér á

landi er langt undir

í kosningum til Alþingis og

þeir innflytjendur sem bera lítið eða ekkert traust til Alþingis taka mun frekar þátt í kosningum þetta kemur fram í nýrri skýrslu um kosningaþátttöku innflytjenda á Íslandi í alþingiskosningum tvö þúsund og sautján og sveitarstjórnarkosningum tvö þúsund og átján skýrslan er unnin upp úr spurningakönnun um

aðlögun innflytjenda á Íslandi og tóku ríflega tvö þúsund og tvö hundruð innflytjendur þar þátt þegar kjörsókn þeirra er borin saman við kjörsókn allra annarra kosningabærra í landinu sést að hún var nærri tvöfalt minni í sveitarstjórnarkosningunum og í alþingiskosningunum haustið áður er munurinn ríflega fjórfaldur skýrsluhöfundurinn segir svipaðar vísbendingar að sjá í sambærilegum könnunum í nágrannalöndunum

virðist bara ríma

við þær niðurstöður þannig að það er

séríslenskt hér á ferð og það virðist skipta máli hvar á landinu innflytjendur búa þegar kjörsókn þeirra er skoðuð könnunin sýnir að þátttaka þeirra í kosningum er áberandi best utan suðvesturhornsins og án þess að það hafi verið rannsakað nánar telur Grétar að þetta geti bent til þess að búseta innflytjenda í fámennari samfélögunum ýti undir þátttöku og afskipti vegna þess að þeir aðlagist samfélaginu betur ef að þá kjörsókn er mælikvarði á aðlögunina það vekur athygli

að þeir innflytjendur sem bera lítið eða ekkert traust til Alþingis taka mun frekar þátt í kosningum þá

ef það er óánægt en hann segir að með þessari skýrslu sé nú verið að staðfesta það sem að einhverju leyti hafi komið fram áður varðandi kjörsókn innflytjenda við þurfum

kannski að ráðast í það að skoða hvort það sé ekki hægt að bæta kjörsókn hjá einmitt þessum hópi bandaríski rapparinn

líkamsárásar í lok júní ákæruvaldið hafði farið fram á sex mánaða fangelsisvist málið vakti heimsathygli eftir afskipti Donalds Trumps forseta Bandaríkjanna af því Trump hringdi í forsætisráðherra Svíþjóðar vegna og sendi sérstakan erindreka sinn í

og lífverðir hans þurfa að greiða fórnarlambinu nítján ára sænskum pilti sem svarar um hundrað og sextíu þúsund íslenskum krónum í skaðabætur með upplýsingum um sjúklinga meðferðarstöðvar s á á eru enn í fórum fyrrverandi starfsmanns samtakanna persónuvernd og landlæknir hafa óskað eftir því að gögnin verði afhent embætti landlæknis á næstu dögum starfsmaðurinn hefur fallist á það viðkvæm

sjúkragögn frá meðferðarstöð s á á að Vík á Kjalarnesi eru í fórum Hjalta Björnssonar fyrrverandi starfsmanns samtakanna um tíma voru þau geymd í bílskúr hans en hann segist nú hafa komið þeim fyrir tímabundið í skjalageymslu gögnin séu með nöfnum kennitölum og upplýsingum um afdrif sjúklinga Hjalti kveðst hafa fengið gögnin afhent fyrir slysni að hans sögn er kassinn kirfilega merktur ekki hefði

átt að fara fram hjá neinum að í honum væru viðkvæm gögn s á á fékk fregnir af málinu í júlí að sögn yfirlæknis þar var Hjalti samstundis beðinn að skila gögnunum en hann hafi ekki orðið við þeirri beiðni og sendum tilkynningu til persónuverndar fyllum út

vísbending um að gögn séu á röngum stað okkar skjalahirslur það sem hann sagði sjálfur

fara í burtu og og myndi skila þeim um leið og hann kæmi til baka sem er núna og ég veit ekki alveg af hverju þau eru ekki komin Hjalti vildi ekki veita viðtal vegna málsins í skriflegu svari til fréttastofu segir hann málið nú í höndum lögmanns og vegna alvarleika þess tjái hann sig ekki að svo stöddu málið hefur verið í skoðun hjá Persónuvernd og embætti landlæknis þau sendu Hjalta í dag sameiginlega beiðni þar sem óskað var eftir að gögnin verði afhent embætti landlæknis að viðstöddum fulltrúa Persónuverndar á næstu dögum að sögn skrifstofustjóra Persónuverndar hefur þegar verið fallist á það áfram verði haldið með rannsókn málsins í kjölfarið Valgerður leggur áherslu á að s á á fari vandlega með allar trúnaðar og persónuupplýsingar um sjúklinga kemur það ykkur á óvart að þessi gögn hafi farið á flakk já þetta er væntanlega ef þetta er svona þá eru þetta mannleg mistök sem geta orðið og þá er mikilvægast af öllu að bregðast strax við því og skila gögnunum þar sem þau eiga að vera það hefur enginn leyfi til að vera með svona gögn annars staðar er málið litið alvarlegum augum

mjög alvarlegum

mjög mikilvægt að fara yfir þetta og endurskoða og bæta úr það er alveg á hreinu og ef

það er eitthvað sem við getum bætt þá munum við gera það og munum auðvitað skoða það mjög vel illvígir skógareldar hafa valdið miklum skemmdum í friðlandi á grísku eyjunni

íbúar fjögurra þorpa hafa þurft að yfirgefa heimili sín slökkviliðsmenn berjast enn við eldana þessir miklu

sem er skammt norður af Aþenu höfuðborg Grikklands íbúum í þorpinu var gert að yfirgefa heimili sín ekki að ástæðulausu ekkert

en eldarnir hafa geisað á viðkvæmum friðlýstum svæðum á eyjunni og valdið miklum skemmdum á

þar um tvö hundruð slökkviliðsmenn berjast enn við eldana í dag var búist við frekari liðsauka frá Ítalíu Spáni og víðar fatlaður maður fékk loks varanlegt heimili í gær eftir að hafa búið á endurhæfingardeild í tvö ár móðir hans segir að

þrjóska og ákveðni hafi orðið til þess að niðurstaða fékkst Einar Óli Sigurðarson þrjátíu og fimm ára gamall maður með alvarlegan heilaskaða hefur búið á Grensási endurhæfingardeild Landspítalans í tvö ár en meðaldvalartími þar er sex vikur fréttastofa hefur sagt sögu Einars Óla en hingað til hafa engar lausnir verið í boði fyrir hann í gær urðu hins vegar miklar breytingar á högum Einars Óla

var loksins fluttur á varanlegt heimili á sambýlið hlein í Mosfellsbæ þetta var óskastaðan úr því sem

komið var auðvitað er maður aldrei fullkomlega ánægður í svona stöðu en þetta var það besta sem við gátum hugsað okkur sonur hans er búinn að koma hérna og hitta hann og honum leið mjög vel hérna sem var ekki inni á spítalanum hann var hættur að koma þangað á hlein búa sjö manns sambýlið er rekið sem deild frá Reykjalundi sem er með þjónustusamning við Sjúkratryggingar Íslands Aðalheiður segir að erfitt sé að komast að á hlein þar sé enginn biðlisti og margir sem vilji komast

hvað varð til þess að þessi niðurstaða náðist eftir allan þennan tíma

og ákveðni en höfðu stjórnvöld eða sveitarfélög einhver áhrif á að þessi niðurstaða náðist nei ég veit ekki til þess Aðalheiður leggur áherslu á að starfsfólkið á Grensási hafi verið frábært endurhæfingardeild sé hins vegar ekki heimili ólíkt hlein samkvæmt færni og heilsumatsskrá landlæknis eru fimmtán manns yngri en sextíu ára á biðlista eftir varanlegu búseturými hér á landi biðtími þeirra hefur verið frá hundrað og áttatíu til fimm hundruð og fjörutíu dagar Aðalheiður segir þetta með öllu óboðlegt að aðstandendur þurfi að berjast svona hatrammlega fyrir því að fá úrræði fyrir fyrir sína aðstandendur og fyrir sín börn það er svolítið einkennilegt í þessu frábæra frábæra velferðarríki sem við búum í hommar eru ekki áberandi í afreksíþróttum

að þessu og brjóti niður ofríki karlmennskunnar hommar hafa hingað til ekki verið áberandi innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi fyrir stuttu birtist viðtal við samkynhneigðan íslenskan fótboltamann sem vildi ekki koma fram undir nafni því hann

þorir ekki út úr skápnum meðan hann er enn þá að það eru engin vísindi sem styðja það að hommar ættu ekki að ná langt og þeir hafa margir náð langt en þá ekki sem hommar þannig að við erum að tala um

um einhverja fordóma í samfélaginu

þessa ofuráherslu á á karlmennsku þetta er spurning um staðalmyndir og eitthvað sem

enn þá á eftir að brjóta upp

Gunnlaugur segir brýnt að íþróttahreyfingin opni umræðuna og brjóti fordóma á bak aftur hommar rekist líka í glerþakið í pólitík og í atvinnulífinu á Íslandi

enn og aftur að fást við þessa viðurkenningu karlmennskunnar

er mjög sterk í okkar samfélagi

karlar enginn þeirra er hommi svo vitað sé umhverfisráðherra er hommi en hann barðist ekki pólitískt fyrir því embætti og á ekki sæti á Alþingi nítján fyrirtæki eru skráð í Kauphöll Íslands forstjórar allra þeirra eru karlar og enginn þeirra er hommi svo vitað sé það er algjörlega galið og

tvö þúsund og nítján og þetta er enn þá svona og við erum að að berjast við þetta alla tíð orð eru eitt sænska stúlkan sem er heimsþekkt fyrir baráttu sína í umhverfismálum verður næstu tvær vikur á

á leið yfir Atlantshafið leiðin liggur á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál í New York aftekur að fljúga greta er fyrir löngu orðin eitt þekktasta andlit baráttunnar gegn loftslagsbreytingum og aðgerðir hennar hafa orðið

að fjöldahreyfingum ungs fólks víða um heim það vakti því talsverða athygli þegar hún ákvað að þiggja far á seglskútu frá

yfir Atlantshafið til New York ferðin hófst í dag hætt að ferðast með flugvélum þær menga of mikið og þótt útlitið í loftslagsmálum gæti verið betra þá finnst henni engin ástæða til að gefast upp

við norðaustanátt á landinu á morgun með vætu

sunnan til á landinu verður léttskýjað framan af degi degi en reikna má með

síðdegisskúrum og þá sérstaklega inn til landsins Theodór Freyr fer yfir veðrið að loknum íþróttafréttum og

íþróttum kvöldsins frakkinn Stephanie Frappart braut blað þegar hún flautaði til leiks í úrslitaleik karla um

er fyrsta konan til að dæma úrslitaleik í karlaflokki á vegum

framkvæmdastjóri k s í segir að mögulega þurfi að samræma regluverk k s í og þegar kemur að atvikum þar sem fótboltamenn næla sér viljandi í gult

spjald og íslenska karlalandsliðið í handbolta skipað leikmönnum nítján ára og yngri komst í dag í átta liða úrslit h m

samgönguráðherra kynnti í dag tillögu um þrenn jarðgöng á Austurlandi sem saman yrðu langstærsta vegaframkvæmd Íslandssögunnar göngin gætu kostað yfir sextíu milljarða króna og vinna tekið meira en áratug þátttaka innflytjenda í Alþingis og sveitarstjórnarkosningum hér á landi er mun minni

en innfæddra samkvæmt nýrri rannsókn kjörsókn þeirra er áberandi betri utan suðvesturhornsins slökkviliðsmenn berjast enn við skógarelda sem geisað hafa í friðlandi á grísku eyjunni norður af Aþenu íbúar fjögurra þorpa á eyjunni hafa þurft að yfirgefa heimili sín mikið fatlaður maður sem hefur fimmtán manns í svipaðri

stöðu bíða úrlausnar á húsnæðismálum sínum þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld

á rúv punktur is veriði sæl